Nah jadi lo, bahari tu, ulun tu sebujurnya handak ma pang ulang tahun ulun tu dirayakan kaya beharat- harat kaytu nah. Nang kaya di hotel- hotel lah. Asanya ada kawan ulun tu nang ulan tahun tu ke tujuh belas tahunnya tu, wih harat banar tu pang nya tuh. Jadi di banjar tu nya ada hotel harat, ngarannya golden tulip. Nah di situ inya dirayakan. Kaya meundang artis lah, tapi ulun kada ingat lagi artinya siapa. Habis tu makanannya harat lah. Jadi lo, ulun tu kaya merasa, wih handak pang jua aku dirayakan ulang tahunnya kaya ini tu nah. Tapi lo, ulun merasa kaya, jangan jua gin ulun betagih kaytu ke kuitan ulun. Soalnya itu pasti banyak lo mehabis akan duit. Apalagi mama abah ulun nih, banyak butuh duit kaytu nah. Kada sagan ulun ja, pasti sagan kaka- kaka ulun jua. Habis tu ulun meingati lo kaya, kada mesti jua pang ulun dirayakan di hotel. Kaya asal lawan keluarga tu sebujurnya sudah bagus ja kaytu na. Kada yang harus beharat- harat meundangi artis, meundangi kekawanan. Jadinya ulun rancak tu dirayakan ulang tahunnya tu di rumah ja pang. Kaya beacaraan bemakanan, kena meundangi keluarga. Habis tu kena mama bemasak nasi kuning biasanya, atau kada bemasak nasi inih, masak habang. Habis tu kena. Acil ulun lawan paman ulun disuruh datangan ke rumah. Kaya, bemakanan ni nah, ulang tahun nya diya. Na abis tu lo di situ ada jua rancak beberapa sepupu ulun nang membarii ulun hadiah, kaya bahari tu ulun dibarinya mainan pang lah. Walaupun ulun sudah tuha tapi tetap ai ulun katuju dibari mainan kaytu nah. Nah munnya bahari tu suah jua ulun meundangi kekawanan ulun, tapi tu waktu masih halus banar pang. Pinanya pas ulun masih sd lah. Itu tu nya, di rumah jua pang meraya akannya. Kaya, tapi ditukar akan mama wadai, bis tu membungkusi bingkisan sagan kekawanan. Wih, ulun ingat banar tu betetukar lawan mama ke warung mencari ciki, mencarii mainan sagan kekawanan nang dibari. Bis tu, betengah malam membungkusi lawan mama, padahal esoknya beulang tahun. Habistu, pas esokannya ulun memakai baju harat kaya, nangkaya princess- princess tu nah. Bis tu lo, kawanan ulun ni datang, benyanyian lagu ulang tahun. Hbasitu ulun meniup lilin lo, bebagian ai wadai. Nah pas itu kekawanan ulun banyak banar tu membarii hadiah ada nang ganal, ada nang halus. Ma tu, waktu tu ulun senang banar tu pang membukai ada nang membari berbi, membari baju. Nah dari situ ulun meingati kaya. Ni pang mama abah ulun sekalinya suah ai meraya akan ulang tahun ulun harat kaytu nah, walaupun lain jua di hotel. Kada nang kaya kawan ulun, nang meundang artis. Tapi tetapa ai jua mam ulun tu meusahakan supaya ulun senang kaytu na, supaya ulun kawa jua beulang tahun harat. Walaupun kada nang harus di warung makan, atau di hotel kaytu. Munnya kaka ulun tu sebujurnya, suah jua dirayakan ulang tahunnya, tapi tu tuh habis bekawinannya acil ulun. Jadi masih be <hesitation> hiasan- hiasan kawinan kaytu lo, langsung diganti jadi ulang tahunnya kaka ulun tuh. Jadi urang- urangnya gin masih meriah lo habis bekawainan. Jadi banyak tu jua nang membarii kaka ulun. Tapi mun ulun sorang kada suah pang lah dirayakan habis bekawinan tuh. <hesitation> soalnya ulun tu rancaknya, ulang tahun tu di bulan puasa jadi kaya kadeda jua lo nang kawin di bulan puasa kaytu nah. Jadi kaya, sudah ai ulun beulang tahun sorang. Munnya wahini tu rancak tu, kaya wara diucapi ja pang. Masih pang sebujurnya dibari wadai, tapi mun dibari hadiah tu sudah jarang pang lah. Munnya kaka ulun tu paling membarii ulun tu, <hesitation> duit, kaya sagan ulun menukar apa lah. Rancak ulun lo betagih kaya kaka ulun, barii pang aku ini sagan ulang tahunku. Kaya sisai ai duit ikam sagan menungkar akan aku ini. Habis tu, kaka ulun tu awalnya menyambat ja pang kaya, bah koler aku, beapa aku ngabis akan duit sagan ikam? Nukar ah surang. Tapi tetap ai jua kena ujung- ujungnya ditukarakannya, dicariakannya. Kalinya surprise jar nya, sagan ikam aku sudah menukarakan, aku sudah menabung sagan ikam. Tapi tetap ai jua hais itu inya menyuruh ulun pulang menukarakan sagan ulang tahun inya. Nang harganya sama aja. Jadi kaya ibarat ulun menukar sorang ja kaytu nah. Cuma kaya behurupan ja lawan kaka ulun. Tapi munnya mama abah ulun tu, asa ulun wahini lah jarang pang membari ulun hadiah. Paling membarii duit, kaya beratus- ratus ribu kaytu nah. Tapi tetap ai jua ulun besyukur pang, soalnya kaya, mama abah ulun tu kaya masih ingat kaytu nah ulang tahun ulun. Walaupun kaya banyak nang dirayakan harat- harat lawan kuitannya. Ada nang di hotel, ada nang di disney world, kaytu jua ada lo setau ulun artis- artis yang kaytu. Tapi, tetap ai pang jua sebujurnya yang paling penting di ulang tahun tu kan, doa dari kuitan lo. Supaya kita sukses, panjag umur, lain kayapa kuitan merayakannya pang. Dan jua kaya, ulang tahun tu asa ulun kaya momen sagan orang paling paraknya kita kaytu nah. Kaya lawan kuitan, lawan acil, lawan sepupu, lawan paman. Kaytu yang bujur pang kawa meundangi kawan jua, tapi kaya lebih penting meundangi keluarga pang daripada kawan lah. Nah. Tapi ulun tu suah jua disurprisei lawan kawan. Jadi ulun tuh, kaya kisah- kisah dikelahii kaytu nah lawan buhannya lo. Itu tu ulun di umur lapan belas mun kada salah, waktu masih di sma. Kawanan ulun ni kaya besarik- sarik kaytu nah lawan ulun lo. Ulun bingung tuh, apa salah ulun? Kaya, perasaan ulun kaya kadada beolah salah lawan buhannya, kadada nang membari muar jua, tapi buhannya ni kaya sarik- sarik tu nah. Kaya kada handak lagi mengawani ulun. Tetangis ai lo ulun ni kaya, kenapa buhan kam kada handak lagi mengawani aku? Sekalinya pas handak bulikan buhannya membawa wadai ke wadah ulun, kaya tekajut ai lo ulun. Sekalinya buhannya kaya bedustaan ja kaytu nah. Habis tu situ, menangis ai ulun kaya, uma ai buhan kam ni pina kaini banar handak mengajuti aku. Tapi ulun senang ja pang sebujurnya diulang tahun kaya itu.